للتأكد أن ما أراه حجيجي استخدم حواسي وأعتمد على التجارب الشخصية مثلا ملاحظة المشاعر والتفاعلات مع الآخرين وأتأكد من الأمور بالأدلة كمان أفكر في التجارب اليومية والأشياء اللي تعطي معنى لحياتي إذا حسيت بالاتصال مع العالم من حولي فهذا عطول يعطيني شعور بأني عايش بوجه حجيجي.